Jadi da mo dawei dataru <hesitation> rusa mana dendeng te la ira <hesitation> i'kan <hesitation> dasira mana dawataswa fua dawakas rusasa te wa <hesitation> dawe mana'i si ira wekan-wekan de sira weka-wekan nai i'daging abis ira dawadar, wadar wa urantara, <hesitation> tarus'e dawadar tutu dodansa roti takelangar tutum'e nadeker, deker'a wisira dataru atadafi, atadafi fataru nawa mana salolat' te tarunawa takalaisi ira te, nadataru supaya bisa nai'e afi setiap hari da nini ninasi nikat'te nafimasak bodapura ira kan kene a'fikai kain'a kubung afi setiap hari dafimasarikan nakubung nidaging ssa tututuk nadekar. tarus ira walo <hesitation> Dawei manara, ikan-ikan manara deka-dekara ikang ngebar fanda ira. Ikan ngebara kan dais berbedara dasira te loka, ikan ngebara'i sampe rei damanara <hesitation> kalabar'a cuma dasisidan'i manarura ira nirikit' mana rikit wani'i to darikit wani'i ra <hesitation> dawei-dawei dasada mana <hesitation> dawila <noise> oasan dawiwasan'a nibahasaea diwasan'a abis ira da mana taru bua'fira da' taru bo ina paku sira napaki- napakai sira tei loka cuma kubu-kubungif kubungfiuni loka setiap hari tutu nadekar mo loka <hesitation> baru sampe nadekar kita tau de sanang'i loka.